Dité zao tiatiako toy zay Kafe, <hesitation> satria dite ai, <hesitation> môra fagnamboaragna agnanjy, afaka juste oe mampandevy rano fogna anô de asiagna siramamy de efa <hesitation> izy, fa kafe zao ai mbôla maro be étape kô fikarakarananjy sady en plus kô za kô fa hômagna kafe de matetika marary lôha na ko oe atoandro be regny de <hesitation> lasa tsy tia kafe zany za fa dité fôgna le tiako.